Декабр барои ман бо фароғат, таҷлили ҷашнҳо ва оромии зимистона алоқаманд аст. Ин моҳ рамзи поёни сол ва оғози фасли сард аст. Вақте ки ман дар бораи декабр фикр мекунам, пеш аз ҳама ба ёдам барфи сафед, ороиши зебои хонаҳо ва кӯчаҳо, ва рӯҳи идона меояд. Декабр барои бисёриҳо вақти ҷамъомадҳои оилавӣ мебошад.